Bu ruh bizni birlashtiradi va har birimizga motivatsiya beradi. Jamoa ichidagi hamjihatlik va yordam har doim muvaffaqiyatimizning kaliti bo'ladi. Barchamiz bir-birimizni qo'llab-quvvatlaganimizda, biz har qanday muammolarni yengib o'tamiz.